احب ارجع بالزمن <noise> لوقت قبل اختراع التكنلوجيا او خلي نقول الموبايلات والتلفونات وقبل ما يصيغ الانترنت كثيغ <hesitation> مستخدم بين الناس ويعجبني اعيش ب <hesitation> بعزلة يعني ما هشكل الناس ويحد يتواصل مع الماي كثيغ وكذا